एह ध्यारो ता कम से कम एह घंटा खावू जमो बेजोजा क्योंकि शुम जॉब जमो निज्या सोम, लाई, आई शुपक्श तू कम से कम एह घंटास सस सवा घंटा बेजोजा। आई एह साप्ताहो ते बेजोजा होदू हिसब्स खिमा एह साप्ताहो खिमा सत्रह अठरह घंटा बेजोजा। अठरह कुछ घंटा करीब करीब। हड़ा घंटा खावू जमू ही बेजोजा। क्योंकि एह ध्यारो ल्य शुम जॉब खु जमो निज्या तू अगर किसांघ आधा आधा घंटा ल्य शेना खावू जमो दो ल्य एह घंटा दा ता डेढ़ घंटा दा ता डिसोही।